To toae tarih, na kame guo katuun hare de, katuun ke haboak tsi kato hanon o toae tena, manas bai tuan on i pion. Hamuo <hesitation> ne totot sin gun in tete hamatonan tarih. Tete tarih ain tsinen tarih. Tete tarih ain tsinen tarih in <hesitation> muniwon o <hesitation> o raeh mes. <hesitation> Toae terun o toae <hesitation> ka a nahen tin kain tatapa, erun e saah din napean. <hesitation> Poat erun di ka, bai run e na kui orih, soat ina mo rarang e Sunahan, dina puna Hailens. Kui a run e eh, <hesitation> Kui mea run i yu eh, bai run e sioung poit orimeh, ri boak hare o misinari bai run e sioung orimeh. Me ka poit oria peles. <hesitation> Poat i ka puarun peles, ena ku kekerek tin poat i eh. Di hatuut terun tena i raeh mes. <hesitation> Di kato sin ena ka boak hare in napean, na ku tara hakinan erun bai na nate gun, run di kato hanon ena. <hesitation> Yo katuun hamuo totot sin guna, di haboak o toae o raeh tena. Hatania mea manas be me boak on i pion. Ka as on kao katuun kari haboak hanon o toae tena. <hesitation> Ne totot sin guo lain tsio katuun kari me hahatuut yo <hesitation> me kukui, soat imeo, o rarang to gospel bai run me hatuut di youh. Kain to, lain tin church erun di nameh, tuhan mea nehin bai ne hatania <hesitation> ka hengum menguai run <hesitation> hahatuut i hatsin i run. Hare no lain <hesitation> na kan mensen o lain tin Church, in lain tin SIL, erun as di haboak o <hesitation> niraraeh o kapea kuru, kato ne na, to toae tena be na boak hare gun nakatuun, poat ena ku ka merun, nu gun na hehatuut terun. <hesitation> Tou Hehatuut terun kato ne na, be na boak hare gun nakatuun, ka kao gua nai pion. Na ku nate Haboak o <hesitation> tooh haboak o tooh te Sunahan. <hesitation> Pion tokui re kui not guna. Ne tooh haboak ogua tomo tooh e Sunahan, ao tapa tena panis tein toukato in nome kei kakato ina saha kain kato, baron kato, toae kei mei raeh puh, naboi na. Yo katuun ire ri kato ena be na panis mes ogun be na, pion na tara hakinan guo toae o raraeh, hatania mea tin tamen, tsinen tarih na no katuun ire birit amanas yena be na nate hare guo nate hehatuut guo mo tooh e Sunahan. Yo katuun ire totot sin guna to toae tena. Raeh mes on, o toae tena, yerun ri haboak ena bai na boak ogua re tin pan e kao guana.